Lay fomba itahirizan'ny colibri a angovo amin'izy lay magnaimbagna mal- malaky be o de izy le <hesitation> mikepakepa igny afaka mialialy fogna izy de môra amignazy malaka ahanigny fa tsy karaha vôrogno lay magnaimbagna igny de <hesitation> mila midôko vô mahazo hanigny fa izy mikepakepaka fogna izy to de mahazo hanigny.